Yo! le mia gbɔ le fiyea, le tomelãviwo mea, akpavi le miagbɔ, adewuvi le mia gbɔ, eċ le miagbɔ, soklui le miagbɔ, agblɔɛɖɔe le mía gbɔ, dzaɖu le mia gbɔ, <hesitation> akivi le miagbɔ, tɔbokɔ le miagbɔ. <hesitation> Preskea, emawo, le tomelã ãkɔrea mi kpɔna ahe, etsã gbanyi tomelãvi nɔna tsi me. Tsɔ tovo nɛ emawo, elãwo ne gba kpɔ le tɔmea woe nyi tɔmeny, elo, <hesitation> abito, eklo, aglã, eve, eve nɔna tɔ me; edã, flibomao nɔna tɔ me, eʋɔ̃ nɔna tɔ me, nu yí ne nɔna tɔ me le miagbɔ le fiyea mi kpɔna, woawe nuo.